الأطعمة البسيطة لكتعجبني، وكنستمتع بها، كاين البيض أومليط، أو سندويش ديال الطون بحال البيض الأومليط كيكون غني بالبروتين وكنقدرو نزيدو عليه الخضرة ولا الجبن على حساب أشنو بغينا، وسندويش ديال الطون كندروه مع الهريسة، تكون حار حارة و بنين وساهل <hesitation> باش نصوبوه. وهاد الأكلات كبقاو ساهلين في التصاويب وفنفس الوقت غنيين بالبروتين ونقدرو نزيدو عليهم الخضرة على حساب أشنو بغينا